Nemum maisha ane naku ndukulia insima na chilemba kwasababu gani nakundi kujinsima na chilemba insima na chilemba ndiwalia kuma zingira ya kumwitu yaku inga kurahisisha sano kuyaombi kazi ivyo insima na chilemba ni ii- ichanzo moja wapo cha kustimuleti cha kuchochechea inguvu mmwili apo uki ndiwayo kuyaombi kazi azi mukaombi kazi kunguvu zionsi kwasiko nu legevu ko insima na chilemba nemna kundu kulia kani na ninganda insima na chilemba kumfumo uu. Pamuo usiku ninga kte chilemba au ninga sunji kachilemba nina sunji kachilemba akula kuku cha katondo mapela atapia ndi panowape chilemba pamwima oo njanaza na ata pia chilembi na ina- inayokuyaka laka mafuta au ndi mafuta yale pumu ngande natola mafuta ni viungo ndivi lipyo natoli viungo chemboni nchemboni viungo Ntola sefulia mnina au ntendo ino ntawaa ntatekile shile amba ntola mafuta ya- ya inyunyizu muntendo inisinina na- na- nachonsi chicha afta aya pano yachemka kidogo yatopota iyatulia pano yatulia ilatoli viungo vivya vininti chemboni naitila naitila nde ndi nyanya ndi vitungu na hoho na karoti ina- ina- ina- inanjukuvi geuza nkuvi geuza guvi geuza kuvigeuza wanaona vnavo ngati vya vyafiki vipya na tola chilemba wiyae ndipali kakombe ungekutola kakome kuu kutapola mm umntendo ini na chilemba inji tila tende ini nachilambe injitila pano na umumu muntendo wasila ntola umuswa ingeuza ili vichanganyika nina na mafuta ni viungo ngeuza nalo msunywa chepe ntola ingongechi msunywi mlichilemba inatupika motu waendele kuwaka atopota topota topota topota Baada ya kupa poo inaepula lankuepula nateki insima nateki insima ntaya manzi yapatu mota au yachemka kono yachemka intola usu nkologea kologea muumu muwe umanzi yanoyalipa motoya unatola la iyusuna kologea mmwa ina <noise> inaa taya kwanza insimi chite cha ifulela ipano ifulila yafulila kabisa yanjane nukuitika ilatolo lusuiwi nanja ukute lusu kidogo intelusu kidogo na njuku zwi nsima ndi pano na telu lusu kidogo intaya kuwa nzito potopa dikwanaya topota kidogo kidogo natoli naendele ukuzwa lakini insimeya yakamalika akuli kukamilika inatola chijiko pakua chilemba tela mlie tipoti insimenge teyali ita andaliwa pangu tela mlie tipoti na ika pameza na- nawa makasa tayali kumandalizi ya kwanju kulia inaju kulia